जीव जनावरहरू दिन भन्ना रात बढी सक्रिय हुना छन् । दिन मान्छे पन हुने हुनाले दिन उज्यालो पनि हुने हुनाले त्यति खासै बाहिर आउनाइन । लुकेर बस्या हुना छन् । तर, रात चाही उनी केइ नभया हुनाले सुनसान हुना छन् । सुनसान भएका बेला उनी बाहिर आउन खोज्जा छन् । केइकी उनलाई आफू रात अँ तेई अनुसारको सुरक्षाको अँ डर हुनैन । उनीमाथि अँ तेस्ते डर नहुने हुनाले अँ तेइ भएर उनी दिनभन्दा रात बढी सक्रिय बाहिर देक्किना छन् । रात उनले आफ्नो शिकार बढी खेल्ला छन् । जसै स्याब, किणा, बाघ, भालू यसा यी जनावर रात बढी हुना छन् । केइ की रात अँ औरु जीव जनावर पन लुकेर बस्या हुन्छन् । आफ्नो सुत्या हुन्छन् । तेइ बेला उनी सक्रिय भइ बट अर्खाइकीलाई आक्रमण अद्दाइलागि सजिलो हुनो छ । तेइ भएर तनीहरू दिनभन्ना रात बढी सक्रिय हुना छन् । अँ दिन तन्को अँ चणाचुरीको अँ म् दिनभरि डुल्या हुना छन् । रात वाउँम्छी आँ आफ्नो वासस्थान बस्या छन् । बस्या हुना छन् । तेइबेला उनलाई शिकार अद्दाइ लागि सजिलो हुनो छ । बाघ, भालू, स्याब अँ वाउम्छि तेसइ अरि स्याल, तेसइ अरि ब्वाँसा । एसा झिक्कै जनावर छन् ।